د سوپ ډیر ډولونه خو نه پیژنم څه موده مخکی یوځای میلمه وم داسی سوپ یی راته داوړی چی هیڅ پوه نسوم چی دا څه شی دی ساده سوپ لکه د ترکاری سوپ زما دخوښی دی نور نو زه هم نه پیژنم دال سوپ، دغوښو سوپ، نخود سوپ او داسی نور